Jeꞌ quiooꞌ na ja na ticaneiⁿya, na ncjooya na nntꞌia ndoꞌ machꞌeenaꞌ mati jeꞌ na tyꞌaya quia na nntꞌia joꞌ tyochiꞌ ee luaa cwii quiooꞌ na tiljuꞌñe, cwii quiooꞌ na tsꞌiaaⁿñe macꞌeⁿyoꞌ yuu na quiojndii niomwaa tycu na tsꞌiaaⁿ yuu na tiya mati jeꞌ chiuu na waayoꞌ, chiuu na tseixmaⁿyoꞌ luaaꞌ ꞌnaⁿ na ja machꞌeenaꞌ na tineiⁿncooꞌ ntyjiiyoꞌ ndoꞌ hasta tyꞌayoꞌcheⁿ machꞌeenaꞌ, ncjooyoꞌa, ticana̱ⁿyayoꞌ joꞌ juu tyochiꞌ. Mati jeꞌ chaꞌ na caluaꞌ mati cwii quiooꞌ na tineiⁿncooꞌñe ndoꞌ ncjooya na nntꞌiaya joꞌ cwii catsuaꞌ ee mati juuyoꞌ tseixmaⁿyoꞌ na tsꞌiaaⁿ, tseixmaⁿyoꞌ na tiljuꞌ joꞌ luaaꞌ cwii quiooꞌ na ticana̱ⁿya mati jeꞌ cañom, cañom matsu mati luaaꞌ cwii quiooꞌ na quiooꞌchjoo na ticana̱ⁿ, ncjooya, tyꞌaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ mati ee cwii quiooꞌ na tsꞌiaaⁿñe manom yuu na tiljuꞌ, yuu na tsꞌiaaⁿ jnda̱ jeꞌ ndyoyoꞌ jeꞌ na mꞌaaⁿꞌ ꞌu oo xeⁿ yuu na watyeⁿꞌ oo yuu na macwaꞌ jeꞌ mꞌaaⁿyoꞌ jeꞌ ticaneiⁿꞌ nntꞌiaꞌ, tiljuꞌ na cwii joo yuu na jndye cañom na mꞌaⁿ nueⁿꞌ quiooꞌ na ja tineiⁿncooꞌ ntyjii ndoꞌ ticana̱ⁿya.